מ'זאל אנקומען באצייטנס און מיט אינפארמאציע איבער דעם ארבעטס פלאץ ווי מען גייט יעצט ווערן אינטערוויוד, מ'זאל זיך צוגרייטן פון פאראויס די ענטפערס וואס זענען נארמאל אז מען פרעגט ביי א אינטערוויו, מ'זאל ענטפערן די פראגעס צו די פראגעס צו די זאך.